Мы ди дунеишхуэм <hesitation> цӏыхум къызэрыщыхъумчӏэ, псы куэд тетщ. Аа- псыр куэдщ <hesitation> гъущэ- щӏым нэхърэ. Аурэ учӏэлъыплъу щытмэ, узэфэ хъун псыр мащӏэщ, ичӏи хэщӏурэ макӏуэ. Цӏыхухьэр нэхъ гупсысэу, нэхъх хэплъэу, пщӏэншэу псыр кърамыгъэжу щӏадзэу щытмэ, иджыри илъэс бжыгъэ зыкъомчӏэ дыхурикъунущ.

Мы дунейм къэфэчӏэ зэмылӏэужьыгъуэ куэд тетщ, ауэ псом нэхъ сигу ирихьуэ сфӏэфӏу сыкъызэрыфэр адыгэ къафэращ. Зы лъэныкъуэчӏэ уеплъмэ, сызэрыадыгэрагъэнщ, ауэ абы нэ нэхъ къафэ дахэрэ нэхъ къафэ пщӏэ зыхэлърэ сэ щыӏэу слъэгъуаӏым иджыри. И фащэхэри дахэу, я цӏыхубзхэри, я цӏыхухъухьэри зэкӏужу къафэу.

Мыпхуэдэ жыпӏэ хъунуми мыхъунуми сымыщӏэ, ауэ <noise> мы дуней псом цӏыху тету хъуам зыгуэр, зы ӏуэху закъуэ фӏэчӏ схуемыгъэщӏэну щытам, псоми занщӏэу зауэр щезгъэтынут. Иджыпступцӏэ, мы дакъикъэм щезгъэтынут. Зэи зыри мызэуэну, зэи зы- зы анэми зы сабий фӏэмыкӏуэдыну, зы адэми зы сабий фӏэмыкӏуэдыну, зэи зыми ӏэщэ къамыӏэтыну. Мис а зы ӏуэху закъуэрат цӏыхум езгъэщӏэнур. Ауэ ебгъэ- ебгэ- ебгъэтх мыхъунумэ, кӏэрывгъэкӏыж. <laughs>

<hesitation> Сыщымыуэмэ, мэз- мэз тэмэмым псэущхьэ зэмылӏэужьыгъуэ ӏэджи щопсэу. Япэрауэ нэхъыбэрэ урихьэлӏэнущ бажэм, цыжьбанэхьэм <hesitation> итӏанэ бзухьэри псори куэду щӏэсщ. Абы нэмыщӏ тхьэкӏумэчӏыхьхьэр, мэзджэдхэр, дыгъужьыр, мыщэр, итӏанэ щыхьыр. Зэчӏэ сщӏэжыр ара.

Адыгэбзэр тхъумэжын папщӏэ, нэхъапэрауэ ди унэм щыщӏэддзэн хуей, ди унагъуэм: ди бынхьэм депсалъэу адыгэбзэчӏэ, ди бынхьэр дгъэпсалъэу адыгэбзэчӏэ, адыгэ тхылъхьэр щӏэлъу, адыгэбзэчӏэ деджэфу, адыгэбзэчӏэ дытхэфу. Япэм щыгъуэ куэд щӏэлъу щыта адыгэ тхылъ си унэм, усэ ӏэджи иту, псалъалъэр, хъыбарыжьхэр иту. -уну Унэм цӏыхур щеджэу щытын хуей, тхузэфӏэчӏмэ, егъэджэн хуей псори, унэм адыгэбзэчӏэ щыпсэлъэн хуей. Адыгэ гуп ущыхэтым дей адыгэбзэ къудейчӏэ зэрыпсэлъэн хуейр.

Дэ ди унагъуэм <hesitation> махуэ куэд дымыгъэлъапӏэ, Тхьэ: къурмэныр, нэщӏ ичӏыжыр, ныпым и махуэр, итӏ- адыгэ ныпым и махуэр, <hesitation> къыщалъхуа махуи дымыгъэлъапӏэ, ауэ <hesitation> хасэ- адыгэ хасэ щызыхуэшэсым дей, ӏуэху гуэр къыщаӏэтым дей, дыгуфӏэжу дахохьэ, дадоӏэпыкъу. <hesitation> Икъучӏэ <hesitation> дэри зыгуэр зэрыхэтлъхьэн иужь дитщ.

Сэ сыегъэджакӏуэщ. Егъэджакӏуэхэр чӏэщӏ-чӏэщӏурэ утыку къохьэри мэпсалъэ. <hesitation> Езы еджапӏэм сабийхьэм узэры- махуэ псом уазэрыхэтым нэмыщӏ <hesitation> ӏуэхугъуэ гуэрхьэр щыщыӏэм деи абыи <hesitation> доклад пӏыгъыу, нэгъуэщӏу ӏэджэрэ <hesitation> укъохьэри уопсалъэ. Аращи, <hesitation> хьэуэ, учӏытэ куэд щӏауэ а ӏуэхум теухуауэ сиӏэжӏым.

Сэри? <laughs> Сэ илъэсипщӏ сыщыхъум, си нанэ мыгъуэ пщэфӏэр сригъэса. Си фӏэщ хъуӏым сымыпщэфӏа шхыныгъуэ гуэр щыӏэуэ. сии- Сыщыпщафӏэм дещ си гум зыщигъэпсэхури, зэ схуэмыхъуэ, тӏэу схуэмыхъуа, щэ схуэмыхъуэ, щэрэ минрэ схуэмыхъуэ, иджыри сеплъыну, иджыри сщӏыну, абы щхьа сыкъэувыӏэнуӏым. Пщэфӏынумэ зэи къэувыӏэ сиӏэӏым, ар сытым деи сфӏэфӏ ӏейуэ сщӏыну.

Сэ цӏыху ныкъуэдыкъуэхэм садолажьэ. Янэхъыбэм я узыфэм и цӏэр аутизмщ. Ахэр я адэ-анэхьэм ячӏэрымыщӏауэ, я дэлъху-я шыпхъухьэм чӏэрымыщӏауэ я щхьэ япӏыжыфу, я щхьэ ӏуэху зырахуэжыфу язогъасэ, садоӏэпыкъу. Махуэ къэс <hesitation> сачӏэлъоплъ, <hesitation> изогъасэ пщэфӏэчӏэ, изогъасэ <hesitation> щэхуэчӏэ, <hesitation> документ зэмылӏэужьыгъуэхьэр щыщӏынум де я гъусэу сыкӏуэурэ садоӏэпыкъу зэхагъэчӏыну.

Нэхъ ипэӏуэ си зэшыр зэрытезгъэуу щытар тхылъ еджэнчӏэщ. Тхылъ седжэт, аабычӏэ си щхьэм зезгъэгъэпсэхужт. <hesitation> Итӏанэ тхылъым ущеджэм дей къекӏуэчӏым ухыхьам ещхьууэ уи нэгу къыщӏэувэу псори мэхъу, ауэ иджы <hesitation> си тхылъ еджэныр нэхъ мащӏэ фӏыуэ хъуащ. <hesitation> и а закъуэтӏакъуэ щысхущӏыхьэм дей е зыгуэр здыну сыхуейщ, ее зыгуэр хэздычӏыну сыхуейщ. Мис аращ иджысту си зэшыр зэртезгъэур.

Си сабийр и ныбжьэгъухэм езауэмэ, си сабийм и ныбжьэгъухэм я адэ-анэм сепсэлъэнура. Псори псалъэ- псалъэчӏэ зыхэгъэчӏын хуей. <hesitation> Зыми сыщӏэчӏиенукъым, зыри къеслъэфэчӏынукъым, зыри сыучӏынукъым. Нэхъыжьхьэмрэ- нэхъыжьэхьэм ябгъэдыхьауэ, <hesitation> сабийхэр зэгурыгъэӏуэжауэ, къэхъуар-къэщӏар <hesitation> псори зыхэгъэчӏауэ, <hesitation> зэ- зэпсэлъэн хуейуэращ.

Сэ гушыӏэн зыфӏэфӏ цӏыхухьэри сфӏэфӏщ, гушыӏэ къызыгурыӏуэ цӏыхухьэри сфӏэфӏщ, ауэ <hesitation> гуш- гушыӏэчӏэ зымыщӏэ ущрихьэлӏэхьэм де, ар <hesitation> ӏей дыдэщ. Сыт жимыӏэми, <hesitation> делагъэ гуэр жиӏэнурэ иридыхьэшхыжыну е <hesitation> уи гум- уи гум иригъэжалӏэу зы- зы акъы- акъылыншагъэ гуэр къыбжиӏэни, аргуэру уи гур ираудын. сэ езыр- Сэ езыр Тхьэ дыдэ сымыщӏэ сызэрыщытыр, гушыӏэ къызгурыӏуэу къысщохъу, ауэ иныкъуэм къызгурымыӏуэу къызжаӏэ.

Хьэуэ, хьэуэ, хьэуэ. Си сабиигъуэм згъэзэжыну сыхуейтэкъым зэи. Сабиигъуэм щыщу сэ сигу къэкӏыр, зыри къысфӏэмыӏуэхуу, зыри сигу къытемыхьэлъэу, зыри си пщэ дэмылъу, зы ӏуэхугъуэ си- си пщэ дэмылъу, си акъылым къыгурымыӏуэу, <hesitation> ӏейри фӏыри апхуэдэ дыдэу къыгурымыӏуэу зэрыщыта лӏэхъэ- лъэхъэнэра. Ауэ езы сабиигъуэр зэрекӏуэкӏар зэи къезгъэгъэзэжынутэӏымэ.

Хэкум сыщыпсэум щыгъуэ, тхущӏыхьэмэ, занщӏэу ӏуащхьэмахуэ дыкӏуэт. Хущӏыхьэгъуэ тӏэкӏу зэ зы махуэ къыкъуэкӏам, е зы махуитӏ къыкъуэкӏамэ, гупсысэ щымыӏэу, занщӏэу ӏуащхьэмахуэ дыкӏуэти, абы зыщыдгъэпсэхут е мэзым дыщӏэст, е бгыхьэм къыщыткӏухьт лъэсу адэ нэс, мылхэм нэс дыдэкӏуейуэ.

Тхылъ седжэн сфӏэфӏу щытащ. Сабийхэм сызэрыдэлажьэм <hesitation> къыгуэчӏу абы <hesitation> куэди седжэн хуейт, <hesitation> ӏэджи таурыхъ яжепӏэжыфын щхьа, усэм дахэу уакъыхуеджэфын щхьа, <hesitation> дунейм щыӏэ зэмылӏэужьыгъуэ <hesitation> псэущхьэхэм е езы бгыхьэм, псыхьэм уатепсэлъыхьыфын щхьа, е художественнэ литературэ жыхуаӏэри ари седжэт. Апщ- Абыхэм щыгъуэ седжэт. Иджыпсту <hesitation> нэгъуэщӏ бзэ зызогъащӏэри, еджэным апхуэду сыхущӏыхьэӏым.

Сэ гуфӏэгъуэ гуэр зэхэсхмэ, гуфӏэгъуэ хъыбар гуэр зэхэсхмэ, нэхъапэра зыжесӏэжыр псори си щхьэгъусэращ. Абы къычӏэлъыкӏуэуи си бынхьэм. с- Сыт хуэд- гуфӏэгъуии гуӏэгъуи ирехъу, псори, псори, псори япэрауэ здэзугуэшыр си щхьэгъусэращ. <laughs> Сщӏэӏым ар ӏейми фӏыми, ауэ <hesitation> идж- иджы дэ уже езым ныбжь диӏэщи, ди адэ-ди анэхьэм куэд яжетӏэӏымэ, я гур дымыгъэгузэвэн щхьа, мынэгъуэщӏын щхьа. Ауэ гуфӏэгъуэри мис абыхэм <hesitation> дыдоугуэш, яжыдоӏэ.

Сэ сыкъыщалъхуари къуажэщ, сыздыдэкӏуари къуажэщ. Нэгъуэщӏ къэрал сыӏэпхъуэжри абыи къуажэ сыдэтӏысхьа. Абыкӏэ щыз- жысӏэну сызыхуейр къуажэр псом нэхърэ нэхъыфӏщ. къалэр- Къалэм чӏий-гуо куэд дэтщ, щхьэгъавэ куэд дэтщ, зэран хъу куэд дэтщ, <hesitation> мышу ӏэджи ущыхуозэ. Ахэм зычӏи сыхуейӏымэ. <hesitation> Къуажэр псом нэ нэхъыфӏщ.

Куэдрэ сегупсысащ мы фи упщӏэм. Сщӏэӏымэ ауэдизу сыхущӏегъуэжыну щыуагъэшхуэ сщӏауэ. Сщӏа хъунщ зыгуэр, иджыпсту сщы- иджыпступцӏэ иджы си акъылым къэмыкӏыжу ара, ауэ сыт сщӏэжын уже? Къезмыгъэгъэзэжыфыну, Тхьэ, зэманым. Сыщыуа, зы акъыл гуэр хэсхамэ, ар фӏы дыдэ хъуну. Акъыл хэзмыху с- аргуэру ар пысщэрэ сыщыуэу сыдэту щытмэ, мис ар делэ дыд- делагъэ дыдэ хъуну. Аращи, сыщогугъ <hesitation> зыри апхуэдэу ӏей дыдэу сымыщӏауэ.

Сэ инэхъыбэ цӏыхубзым уэдурэ сыщэхуэну куэду сфӏэфӏкъымэ. Нэхъыбэм яфӏэфӏщ. Сэ сы- сфӏэфӏщ сыкӏуэу сыщэхуэну, ауэ сызыхуей, сызыхуэныкъуэ гуэр. <hesitation> е зыщызмытӏэгъэну, е къэзмыгъэсэбэпыну, е <hesitation> мис иджыпсту псоми яӏэщи, сэ сиӏэкъым жысӏэу, апхуэдэу сыщахуэкъым. Ар делагъэу собж. Сыхуэмеймэ, ар цӏыхум иӏэ щхькӏэ щхьэ къэсщтэн хуей? Сыт зэрысщӏынур? Ахъшэр ауэ сытми ахшэкъым. Ар къызэрысщэхуну ахъшэр къэзлэжьын щхьэ сыкӏуэри лэжьапӏэ сыщыӏа, зэман тезгъэкӏуэда. Си узыншагъэр, си зэманыр тезгъэкӏуадэри а ахъшэр унэм къэсхьа. Хьэ сыкӏуэу семыгупсысу згъэкӏуэдын хуей ар?

Щӏэныгъэм мыхьэнэу иӏэр къызэрызгурыӏуар зыщ: уздэщыӏэ къэралым куэд ӏей иӏыгъщ, куэд иӏыгъщ мыхьэнэ иӏэнрэ имыӏэнрэ. Урысейм сыщыщыӏэм, къэздэлажьэхьэм куэдым сахэплъэти, иныкъуэхэм еджапӏэ- еджапӏэшхуи къаухатэӏым, нэгъуэщӏтэӏым, ауэ лэжьапӏэ тыншу къагъуэтат, гъунэгъу-жэрэгъу, благъэ сыт яӏэти. Абы къызэрызгурыӏуэр мыхьэнэ иӏэкъым. Ауэ мыбычӏэ къызгурыӏуащ ар дыдэр- сэ ар дыдэр си лэжьыгъэр си сыкъэкӏуати, си дипломчӏэ сыкъэкӏуати, нэхъ лэжьыгъэфӏи къыщызгъуэтащ, нэхъ ахъшэфӏи къыщызохь, нэхъ пщӏ- нэхъ пщӏэи сиӏэ. Аращи, уздэщыӏэ къэралым елъыта.

Спорт ӏуэху щызесхуэу щытар школым сыщыщӏэсара. Школым дыщыщӏэсым физкултурэ ди фӏэфу щыта. Физкултурэ нэужьым футбол дыджэгуу щыта. Ара сэ спортым хэсщӏыхьар. Уеи, иджыри спортым х- сыхэту жыпӏэ хъунум. Пщэдджыжь къэс гантелрэ штангэрэ сиӏэщи, ахьэм сокъу, къызоӏэт-нызоӏэт. Нэгъуэщӏ упражненэ ӏэджи сощӏым иджыри. Ар спорту убжу хъуну щытым, спортым иджыри сыхэтым уей.

Дунейм цӏыхур нэхъыбэ мэхъу, псы къабзэ ягъэкӏуэдри нэхъыбэ мэхъу. Цӏыхур нэхъыбэ мэхъу, псы къабзэ нэхъыбэ я- хуей мэхъу, ауэ псы къабзэр нэхъыбэ хъуӏым. Къэнэжыр зыщ абы. Хы, тенджыз жыхуэтӏэхьэм псы къабзэ къыхэпщӏычӏыну, е уэшх къешхыр зыхуэпхьэсуэ иужьчӏэ къэбгъэсэбэпынура. Нэгъуэщӏ абы зыри пхуещӏэнуӏым.

Илъэсищэ дэчӏмэ, дунейм зэрызихъуэжын нобэ жыпӏэну гугъу, пхужыӏэнууи къыщӏэчӏынуӏым. Илъэсищэ ипэчӏэ цӏыхур зэрыпсэуамрэ нобэ зэрыпсэумрэ, цӏыхум къагъэсэбэпу щытамрэ нобэ къагъэсэбэпымрэ, <hesitation> щӏэныгъэр нэхъ здэкӏуэтам, техникэр зэрыкӏуэтам уеплъу щытмэ, илъэсищэ ипэчӏэ шым тесу цӏыхухьэр зекӏуэу щытам, нобэ космосым мэлъатэ, кхъухьлъатэчӏэ зокӏуэ. Илъэсищэ дэчӏым, дунейм зэрызихъуэжынум нобэ зымичӏи ещхьынуӏым. Ар зэрыщытынури <hesitation> иджыпсту уе- уегупсысынууи жыпӏэнууи, ауэдэ ӏэмал лъэпкъ щаӏым.

Щэху зыгуэрым хуэсӏуэтэнууи щэхуи сиӏэу сымыщӏэ сэ, ауэ ауэдэ сиӏэуи къыщӏэчӏмэ, зыми хуэсӏуэтэнуӏым. Щэхур щэхущ, ар зыми ищӏэн хуейӏым. Уэ езым- уэ езым уи- уи кӏуэцӏ, уи щхьэкуцӏ илъыжын хуейуэ аращ уи щэхур. Ар псоми щӏыхуэпӏуэтэн щыӏэуи сщӏэкъым. Зыми хуэсӏуатэӏым щэху ӏуэхучӏи, зыми жесӏэкъым, жесӏэн хуейуи къысщыхъуӏым.

Бзищ сщӏэуэ жыпӏэ хъуну: адыгэбзэ, урысыбзэ, инджылыбзэ. Адыгэбзэр фӏыуэ сщӏэуэ жыпӏэ хъунущ. иджырей- адыгэ зэрыадыгэ- адыгэхьэм адыгэбзэ зэращӏэм елъытау фӏыуи сщӏэуэ жыпӏэ хъуну. Урысыбзэр фӏыуэ сощӏэ. Инджылыбзэр фӏыуэ нэхъ- нэхъ мащӏэущ зэрысщӏэр. Нтӏанэ поляк жыхуэпӏэм абы я бзэмчӏи тӏэкӏу сопсалъэ. Абыхьэми сопсэлъэф, жаӏэр хъу мыхъуми зыгуэрурэ къызгуроӏуэ. Чӏэщӏу жыпӏэмэ, бзиплӏчӏэ сыпсалъэу жыпӏэ хъуну.

Сэ къызолъытэ пцӏыр сытым деи къемызэгъыу. Си сабийхьэри ауэдэу согъасэ, пцӏы ямыупсу, пэжыр сыт хуэдизу гуащӏэми жаӏэу. Ауэ зэзэмызэ цӏыхух- цӏыхуитӏ зэфӏомыгъэнэн, <hesitation> зыгуэрым и жагъуэ умыщӏын щхьа ӏуэхур зытетыр икӏэм нэсу жумыӏэу щэ, зыгуэр тӏэкӏу убзыщӏми, аричӏ къезэгъыу къызолъытэ.

Сэ сытым деи сыхущӏокъу цӏыхухьэм сэбэп сыхуэхъуну. Хэти ирехъу ар, си благъи, си ныбжьэгъуи, сцӏыхуи, мащӏэу фӏэчӏ сымыцӏыхуми, хэти ирехъу. Хуэсщӏэ сэбэпынагъри куэдми, мащӏэ дыдэми <hesitation> сэбэп сыхъуну сыхущӏокъу сытым деи. Абы сыхуэныкъуэу сыщытщ. Аращи, сыщымыӏэж хъумэ, сыхуейт цӏыхухьэм ягу къинэжыну мис апхуэду, мор сэбэп къытхуэхъуу щытащ, мыбы мобы- мобы мор къытхуищӏащ, мыр къытхуищӏащ жаӏэу, ауэду ягу сыкъинэжамэ, си гуапэ хъунут.

Лотомчӏэ ахъшэшхуэ къэсхьауэ щытамэ, шэч хэмылъу, мэжалӏэ сабийхьэм сыдэӏэпыкъунут. Сыт щхьа жыпӏэмэ, мы интернетымчӏэ слъэгъуа нэужь шхын зимыӏэ, унэ зимыӏэ сабий къомыр, си гур цӏыкӏунитӏэу екъуз. Адрей ныкъуэмчӏэ сщӏэӏым, си благъэ, си ӏыхьлыхьэм зыгуэрчӏэ зыщӏэзгъэкъуэнт, си унагъуэр зыхуей хуэзгъэзэнт, сэ сщӏэрэ. унагъэ- Унэшхуэ сщӏынт, сабийхьэм унэ зырыз, маршынэ зырыз къахуэсщэхунт. Апхуэдурэт.

Уей, пэжыр жысӏэни, щэхуэныр ауэдууи сфӏэмыфӏ. Тыкуэным накӏуэ, дыгъакӏуэ жаӏэу сыщӏашрэ, сашэмэ, сщӏэӏым амыхъу, сэ си щхьэ къэчӏу щэхуакӏуэ сымыкӏуэну ичӏи сфӏэмыфӏ. Ауэ си пхъум ахъшэрэ <laughs> бренд щыгъыным чӏэрыгъэху тӏэкӏу иӏэу къилъэгъуамэ, пхуэубыдынуӏым, мыувыӏэу щэхуэнут, сытри къищэхунут. Пщэдей щимытӏэгъэжын, зэзакъуэ фӏэчӏ щимытӏэгъэн щыгъыни къищэхунурэ гуфӏэжу щӏэсынут.